بصراحة باش نعرف الأخبار ماما مثلا تتفرج على التلفزة إنما أنا منحبش التلفيشن ديما نتفرج عليها م التليفون من الفيسبوك من الواتساب من التويتر اما مثلا زادا جريدة ما عادش حتى الواحد يشري جرايد تو والفيسبوك ماهاش مقصر التويتر زادا ماهوش مقصر كل شيء تحت كافي وفيسع فيسع ما يتعبوش أرواحنا يعني باش نعرفوا هالمعلوم.